Naye'rwazaaga, nagamba, enda orba enda kuba nezizinduma, kyonka nyenda nsibe aho muka. Harabireho edakiika ntito, barora ndi mumiyembe, ogambire orwaire kandi emiyembe olikulya yaaki, gabaire mageezi go'butagenda haisomero.